तन ता यू जू यूनाइटेड स्टेट्स ची ऊ भोत मोर्डर्न अर विकसित देश ची तेगी संस्कृति यन ची की तेमा भोत मोर्डनाइज़ेशन ची ज़्यदा तर जू लोग चीन यूनाइटेड स्टेट्स मा सू क्रिस्टियन ते मान ववा छिन अर ज़्यादा तर लोग मनी माइंडेड छिन।